प्यार एक असी चीज रज, कि वोक बहुत बड़ो दर्जो दियो जाएँ और प्यार भी देखो। बच्चाना का प्रति माता-पिता को प्यार भाई-बहेन को प्यार, पती-पत्नी को प्यार और प्रेमी और प्रेमीका को भी प्यार रज। हर लोग अपना-अपना हिसाप से बलीदान करज। कि भाई जैसे बच्चाना का उनका पड़ाई लिखें माता-पिता कम वापरज खाज। और उनका लिए वो करज बलीदान यो, कि भाईया हमा अपनी खुशी नहीं रखता हैं। फिर छे तो भाई बहन में भी राहत की भाई वो उनका बहिन का डेज लेज। प्रेमी और प्रेमीका मा भी प्रेम भाव रज, तो वो भी एक दूसरा का प्रति प्रेम रज तो बल्लाई जैसे बच्चाना करज।